ⴽⵓ ⴷⵓⴽⴰ ⵍⴰⵀⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵙⵓ ⵎⴰ ⴰⴰⴽ ⵏⵓⴽ ⴷⴰⵡⴰ ⴷⵓⵢⵢⵉⵏ ⵏⵉⵎoⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵣⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⵢⴻⵔⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏⴰⴽⴰⵙⵙⵓⴼⴰⵔⵜ ⵎⵉⵏ ⵙⴰⵡⴰⴽ ⴰⵜⵜⴻⵔⵉ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷⴰⵏ ⵡⴰⴻⵏⴷⴰ ⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⵙⵉⵙⵜⴰ ⵏⴰⵇⵇⴻⵏ ⵙⵙⵜⴰ ⵏⴰⵀⵉⵢⵢⴻ ⵀⵉⵏⵜⴰ ⵏⴰⵜⴰⴳⴰⴷ ⴷⵓⵏⴰⵜ <noise> ⵡⵓ ⵢⴰⴽⵀⴷⴰⵎ ⵏⵉⴻⵏ ⵏⴰⵊⵉ ⵀⴰⵜⵜⴰⵏ ⴼⵓⵣⴰⵔⴻⵜ ⵏⵉⵢⴻ ⴷⵓⴽⴽⵓⵍⵉⵎ ⵏⴰⵉⵢⵉ ⵜⴰⴳⴰⵜⵜⴰⵍ ⵉⴷⵉⵎ ⵎⵉⵏ ⵙⴰⵡⴰⵜ ⵙⵉⵙⵜⴰ ⵏⴰⵇⵇⴻⵎ ⴼⴰⵡⴰⴳⵀⴰ ⵏⴰⵡⵉⵏⵜⴰ ⵡⴰⵏⴰⵎ